جمعة راحة أكيد الاستجمام الاسترخاء ، المطالعة الترفيه ، مراجعة لي عملتوا معناها قبل كل شيء ، وشنيا هي الحاجات لي تعملوا ، وشنوا هوما الأهداف الجديد بعد الأسبوع هذاكا ، شنوا علاش خرجت الأسبوع هذاكا ، وشنيا الغاية أنو ، كفاش ترجع شنوا باش تعمل غالبا بش يكون هكايا يعني.